Biby tegna atahorako indrindra zao an bibilava satria an, izy an, le misy sasany aminazy an misy poison raha ohatra zao ka sendra voahifatra ananjy ategna misy poison izy, de faharoa an tanalahy, tanalahy koa le izy miovaova loko in an de atahorako, karaha lasa hoe tsy hitako zany izy raha vao mangalatra lokon’ny lambako, na hoe mangalatra lokona kakazo iny izy de tsy hita tampoka de tetra wa za avekeo raha ohatra ka mahita ananjy de iny koa atahorako ananjy.